Liɗɗi kaa ɗi anndumi fiñaare, woore, ndeengeneewu, e ndiyaawu, e ndanndi, law, woore. Siiŋaaji liɗɗi <hesitation> ɗi hakkille an waddi jooni kaa, yo ɗii nii ɓuri ɓadaade hen.